زه اکثره وقت شپه کې ۶ یا ۷ ساعته خوب کوم. خو فکر کوم چې یو بالغ انسان ته ۷ یا ۸ ساعته خوب ضروري دی. که کم خوب وشي، نو ورځني کارونه، تمرکز او مزاج اغېزمنېږي. ښه خوب د انسان صحت او ښه ژوند لپاره اړین دی.